شوف هاي السيارة ما بنحكي فيها بس عن جمال التصميم وإنسيابيته، <hesitation> عاد بعد بنحكي على سرعة وثبات على الطريق، ما شا الله ما شا الله أمان عالي جدا، كراسي مريحة ،وفوج كل هذا إنها تصير على الطريق سواء ممهد أو لا ما يخالف ،غير إن السعر مناسب لكل الفئات.